A raha aminahy zany an de kafe no tiako kokoa, <hesitation> ny antony itiavako kafe an <hesitation> raha ohatra hoe maventiventy zany antegna de mila, mila mihinana dekafe amizay mba m- mampihesikesiky vatagnanao andeha hiatrika tontolo andro.